nẹẹ nam sidami, sidami nam ɗọgọm mọ, yaz wụtẹn i mụm nẹ mụm a pip waamọn jaana pọn nam mọn ụgọ ta kẹnọ, mọn sẹbgọ ya nangọ kọn, ɓigi an kọn, pọn kụrgụtẹ kọn wa pip nam yọk itọ nẹ, n'ilgọn saụ, saụ mamụm daam tọbọm min ilgọ min laliimin min wẹgọ mamụ ki wụd saụ, ka lẹkra, ka ai wam kụnụṇ jẹ, mọ ilẹ ma kwan sọọ saụ ka na ayim ɓaanjẹ, kana lẹkram ɓaanjẹ ka yayam tal, nam laram mọ ka yaji, mọ ka warẹ ag pụr pidọ, mụkụ pụr pidọ ag yẹp tẹ, mọka yẹptẹ, ma yak ɗọmi i apẹ, ma kọ ɗọmi i apẹ, mọ aarẹ agwa ar wi allụ, ag ki anj kitọṇ, am ụgdụ, ka pọdụk, kan sa ai, ka nan saanjaụ ka nan saan tagzam ɓaanụ, pọn ma san lẹkra ki sọọ n'pi mana a sọọ ta pụmbụm, kọrgụm, am tụdụ, ag pọd ga ai, kanan saụ, mọ ka warẹ ag sọọ ag sọọ, ag sọọ ag sọọ, kanan tid, tiga wam ɓaan jẹ pọtụ kanan ai, kanan saụ. Ag yaan wakọ mana wanọ mana ware mana ba wụdei ngi pọk ɓigi ngi yepte anki kandam mọn sọọngọn na mọndei ụkmọm mọna ɓa wụdei ngi pọdei ngi kate, ngi kate, ngi kate mọ na kwad wụdọm ɓ̣aanje pip anki tọbọ daam tọbọ sama namga am paadtụ ɗụk lasaara ka ɗụkụkụn nem wụdọn ngai mọ kwad pọ wụdọm ḅaanụ je siinụ siin ki wụdọm ngai kanan saụ mọna ware saụ kambem kambụṇọn je mọna ɓare wụrei ngi wargọ ile kamẹi ngi sẹḍẹ ngi sẹḍẹ nụm ọbọk saụ ngi yepte saụ yaan kambụtọ lakaban saụ saraaṇ kọrọk nem saụ niyẹ wargọ ilọọ waamụ sẹk saụ n ari waa sẹẹn saụ ma sẹ saụ, wargọ pẹtẹ sakam il sakam pẹtụn ma pẹtẹ, kụmbe par ki pandi kụmbụn, ma par ki pandi kụmbụn ma tirem arụṇọn je ma na argi watọn mana, mana warẹ nḍinọ nsẹkẹ nam tadam am kan kiim dọtọ nam kụṇkụṇ dọtọ nam kwọṇ ɗọtọ n'pọri nliḍẹ ɗọrọk ma at nam kwọṇ watọn mana. nwatụ li ta taba nam baan kan kụṇ kụṇ nswat dọtọ anki kan yaag kalụk pip wa sabụt saụi kụṇ kụṇin tiṇ nɗasa mọ na swat natẹiyẹ dọtọ npụt pụtji nam ɓ̣aan salei ne waadọm ta kabẹyim ntụg natẹiyẹ dọtọ natẹijẹ wa kẹn latabam mọ na tụgụt natẹiyẹ nateije watụ yip saanẹi ngi saa natẹiyẹ termen ngi anjụn ki nam tata ḅaan watkọ lataba dam ka ai anki ai a ywaa salẹi lapititi natẹijẹ wa petọ sakamụm natẹijẹ ma niyẹ niṇọn pọ tụmdọ ki wa laɗẹn yọ ad yọ ki ladụn ki ḅamḍẹ ad yọ ki ladụn ki ɓ̣amḍẹ waa pẹtẹi sakamụm ki ɓ̣ẹli paka, ki ḅẹli paka, ki ḅẹli paka ma bẹli kụmbe ki pandi mọ kụmbe ki pandim ḅaanje wargọ ilọ sẹkẹ nam laụ nɗọtọ nam tada nḍọtọ nam salei niiji ndọtọ sẹk natẹijẹ ma atụ kadtụ ki kadtụn da kọdọk mọ kadtụ da kọdọk wargọ ilọ watọn mana watụ yẹl da taba nam ɓ̣aan dasa na swadtụn ni, mọna swadtụ ki pandi ka waam kẹɗẹ ari laambaba wa atọn kii ka nam kẹɗẹm ad kọdọk kanụ saṇlang. ɗaa sama waam gan waamọ Lasaarjem mini kẹwẹdụn am nụm ɓap nụm ɗaroje nem maad kọdọk nebtọn watọn mana mingi watụ saa pọn kanan lekram baan mọn neegọ na lọsin yọkọd kan memọsẹ kan dẹn yatkọ dẹn pọn daa mụụ Lọkọm anki ka pọyin dasa tai tiṇ, mayaa pi mana tẹndẹmẹ pet mụụ natẹijẹ nam ki pẹt mụụ ụpụm mẹẹm kaam sọ ya- yaụ nnam ki pẹt mụụ Lẹkra anam ki pẹt mụụ Lẹkra anam ki pẹt mụụ sọọji pi mana sẹ tụlụm man lọngọn anki an sawụm tọbọ nam mam kantam iLụngọn.